परवार और साथी संग समय वितान चाहत हौ । का हे कि उनके संग विताओ भव समय जिवनके खुशि और संतुष्टि प्रदान करत हए । परिवार संग विताओ समय मानसिक सन्तवना औ भावनात्मक सम्बन्ध के अग्गु वढात हए और संगि साथिसे विताओ समय रमाइलो एकदम हाँसिल करन के मद्दत फिर देत हए । जे सवय सम्बन्धके अग्गु बढान तहनी साथी, संगि औ परिवारको आवश्यक्ता पडत हए । घरपरिवार और साथि संगि से विताओ भव समय एक दम अमूल्य समयके रूपमे मानत हए कहेकि बे समय कभि वपिस हुइके ना आनवाले हए ।